Ny fomba <hesitation> fisitrian'ny biby sasany mba hiarovany tegna amin'ny tontolony a dia <hesitation> ny fanovany ny lokony a. Ohatra izao hoe ratagna <hesitation> manova ny lokony izy a mba tsy ahità- mba ahafahan'ny biby tsy ahita anazy.